أنا عن نفسي أحب العود. <hesitation> دجات العود وزي كدا. وليش يا أخي العود ما في غنى عنه. يطربك في كل الأوقات. في الهدوء يضربك العصبية يضربك <hesitation> طالع يضربك. وأنا عشان إنسان أحب الهدوء، فأحب أسمع العودوالله، هو رايج والله.